Amun bahari gawian yang paling ideal amun jar bubuan banjar palangka tuh ikam jadi pns habis itu menata kahidupan tu gawian yang ideal, amun bahari, amun wayahni aku bapikirnya heh begawi apa ja nang penting menabung gawian yang paling nyaman tu gawian menagihi duit kos tu paling nyaman dah sedunia tu gawian kam kitik kitik santai kena tiap bulan ikam menagihi duit kos gawian paling ideal dah tu wayahini amun idealnya manusia tu dinilai lah, duit ikam ni banyak bejubung pokoknya duit ikam nih itu yang paling ideal bahari ditawari begawi tuh handak kah kam jadi pns begawi di kantor pu bah handak pang sebujurnya cuma ngarannya manusia ni kahandakannya banyak kena handak jadi bos tapi ngalih bos kada beduit, handak kena buka usaha kada kawa beusaha jua kadida basicnya beusaha nih pilihan paling nyaman jar baduit ikam dipandang urang kada tahu duitnya dari mana membabi kah apa kah bebungulan pang yang penting duitnya banyak, itu gawian paling ideal tu ya menurutku ketek ketek ikam menunggui orang membayar bulanan di kos gawian paling ideal tu sudah nya tuh tu.